Yanduti reta iteleraña oiporu oyuka mbae pɨpe vaera oguata jupi vaera jare oiko pɨpe vaera, iyembo kate pɨpe vaera jare imiari jokua ndie ipuere vaera jokuare jaereta jukurai yoguɨreko